Este puo úh kó laig chá tsáh áh laig ai muo puo záh. záh coche camioneta pasaje noh já lá éh volteo laig noh pues bá muo óh tsá lau có coche béi. Joh shía aiun cúo noh dóh ñi zíah ni cuain muo loh fu main fu rancho pues úh kó laih cha tsá éh la joh noh pue náh-náh noh náh ñih tsá bei jéh lau noh íh chá puo náh ñi óh shía-shía la jo shía la jain áh volante shía laig-shía laig tsáh shía laig noh. Shá fu ain tsá tsá lain jóh náh taig muo noh gain volante náh taig muo éh ña li jáh para áh ja puo zái freno lá joh náh taig muo éh ña li zái acelerador-acelerador para laig cúain áh já oh la joh bá muo chi laig joh bá cha lain tsá laig rancho joh áh-áh aú, áh aú tá coig laig joh áh noh nein, nein noh báh muo taí cha laig tsaí neí jé tsáh paisajes éh lai laig ka lau lá oh gih bá tai tsáh laig chai jo lai shía áh aú tá joh tó main jo shiá jo chá tó, cha tó chí, chí cuái có joh, joh shía tsáh jo-jo oin tsáh noh bá-báh ka nain íh naig no aug do jo laí zóh joh lai-lai shía noh óh tó, noh áh-áh chá au noh áh jo noh-noh ñí beí. Joh noh áh chá-chá-chá puo noh bei jo oh gi náh tsá oh gasolain tsi joh laig oh ngi puo bá no jo ih oh gasolain náh-náh ngi có gasolina ngi áh ja oh no pues áh jo noh, noh ñih lá muo gi lau parte chá puo noh beí pues áh jein zaí chasis áh-áh ñi áh yiú á la-á la chai carrocería áj joh áh zaí chasis noh geí li ih oh müh áh zái radiador có jo la chi motor bá muo cuáin motor muo cuain puo shía chá áh já noh áh jeí, jeí aceite áh joh jéi chai motor también có jo-jo oh ngi báh lá-lá yaí ñi bei jé lau ná oh ná néh múh jo oh taá shía tsá jo la oh gi naum puo joh náh tsá oh gasolain joh laig shía tsá jóh chái motor do gi cuáin no íh oh aceite áh no jé-jé ñi báh muo tá ñih áh zaí piston táh noh cóh-cóh zóh có joh oh áh joh áh muo-muo lubricar no-no aceite noh có jo leig chái motor áh main tó aceite áh jáh lá oh zá áh liquido cha freno cóh laih áh freno náh ih óh liquido buo no óh íh óh liquido jo laig áh freno báh main éh tsá jo laí jáh puo cóh la mjo ngo óh áh já la oh ji áh liquido chá closh jó náh éh muo áh liquido chá closh tsi bá la joh. Jó aig táh jo-jo jo laig jo noh tsá tó cambio áh ja lá jo áh caja áh zaí trasmision joh caja de velocidad zái joh no joh jo gi ná zá aceite chá áh jo laí já la noh záh-záh noh lá có parte noh la jo gi áh jain diferencial óh ji jei aceite oh jó bá no jo jei aceite jó laig ngi oh puo óh, óh aih táh aí táh áh ñi engrane áh tah satélites áh táh áh ja joh láh muo aig noh parte chá puó noh áh záh mú áh la joh áh tsá aú áh gain tsá noh. Limpia parabrisa buo noh gó chein áh joh bá shía aiun cuó muo tsá mü joh óh laig tsá puo joh buo no jo cheín áh joh óh tsi jo óh neih gi jo laig la zaí tsá áh jo áh muo ah-ah limpia noh parabrisa zaí o limpiadores áh jo áh zaig tsáh aú joh nein shía laig tsá puo áh já, joh noh pues joh ain oh la bá áh ñi noh ñi chá puó.